Wuƴƴude yeeso muuɗum faa laaɓa ɓuytaade e ƴewde kulle jogiiɗe foyre sanne wayde ƴewde naange en. Walla jonkaa tawreede cafroowo gite du ana waawi ƴewtoyaade. <hesitation> ɗun e hono mun nii.